Baasi, so o pamaro duu o moƴƴa saka so o mawnii. Bonande muuɗun ana heewi sanne. Baasi fuu mo njiiɗaa nafaayi, bonnii tan. <hesitation> So wanaa, saatuuje dee, ana itta yawaare. Sabi <laughs> so yimɓe kaɓaayi fu kawarata, fulɓe nii ana mbiya.